Mbaeyave ñanekirei yayapo ani mburuvisara yaiko yave teta iporeta ndie jaeñomaiko oita ñoraro, ñoraro oime ikavipegua jare ñoraro oimevi arakua rupi yayapovae jaeko ikavivae <noise> erei ñoraro yayapo ikavimbaerupi jare arakua ikavia rupi yave ngaraa viko oe kavi yandeve jaeramoko yaiko vaera mbaerero oipotata yandearakua yaiporu <hesitation> jare yandepiaguaju anita ñoraro koti koti yaeka jare yandepuere vaera yande yandearakua okuakua ojo, ojo <noise>